مزايا الشهرة: إن الشهرة تفتح لك أبواب كثيرة، وكل الناس تعرفك. لكن العيوب أنها تقيد حياتك، وتصير حياتك تحت الأنظار، وكل الناس يبصوا لحيا- وكل الناس تبي تخش في حياتك من غير أي شيء.